Wuffuor abur'e wuffuor pi abule odang wuffuor abule odang, wuffuor wu rong pi, ehe odang oyie a're odang mbe nyimu nyimu le wuffuor le wuffuor odang wuffuor wu-rong pi, nyimu nyimu le wuffuor nsue wunyu nde le nru ri le-lipel, ndzang nlie, nlue nlue le-libie nma nnu le libie, n'piel ankan ahani nnu nshero nnu nnu le'-libie, mper lishani opia, mpie lishani ntem apie, n'fe e-chong le-onmuen, muor berinu le-libie la kamiang ntue nyuor ekubishi ende mmi duo nquor ekubishi nlue nshen litoh, nchu litoh miel amapie belie le-wukuro ndzang nlie, nsuro miour, nde iri anyi ki mma kpe okpoma mom le otcham nyue, nlue mma kpe okpoma e-mon nyue, nshe le itoh nche lilal, wuchichi chiliban, nchi-lue lue a're mpie kang kang wuffuou a're beffuor beban anyi nmma, nde mion ehe mi wirimiri nyuam nyuam nyuami nyi mpie lishani nsherki, mpiepie lishani lisheki shero bigbang offuor ome biffuoro bipual, nyeyef bebe nshen nshe litoh wuchi lichiban, n'de wu temo likuan, nkirichi lue lue le'libie nma chi pie lishani, n'yi nma nma pia lishani le-mual owami. Wuffuor abu n'kpela che iri nyi n'lue le mual ama, kpoo nri le be mual be-sarr, n'kelo che nyi, be-mual bemi ge fuam, mkpe bom nma'fe nu be ma kpera be mabou ka olemo, nyi be bonemi oleme nyi n'fe bom be-kou-ka olemo, pia, n'fu belie nyuam nyuam nyuam, n'fufu belie nyuam nyuam nyuam, nyi ntuo nchu le be litoh nshikishe wuffuor abu che wukue wuffuor ke'se. nmma-ma le kese, nyour le-kese, nyen ay igbenemi gbenu nkuor offue, te'te'te odang omal, odang omamal a're wuffuor abu che wuffuor ikukulo, abu isue benyen ibuong buong buakuen abeh be ma nwan, betue nyi wuffuor abu ikukulou abue. bu bu-ma bou-kiye tue nshani opiel, ipie nyi kpoo, wuffuor abu ikube she